أجمل زهرة شفتها كانت زهرة الأوركيد. شفتها في حديقة كبيرة أثناء سفري لدولة إستوائية. كانت ألوانها زاهية ومتنوعة بين الأبيض والوردي والبنفسجي. زهرة كانت مرة مرة جميلة. وكأنها قطعة فنية من-من متحف مو من جمالها كان يوقفك لحظات وتحس كأنك في عالم ثاني.